Ñy mombamomba ñy sakafo <shushes> bengiladesy, <shushes> ñy sakafo mahazatsy ñy bengiladesy moa: ñy akoho, ñy henan'aomby, ñ'aosy noho ñy ra mitiry, manahakan'izay koa ñy sôsy no ñy hañitsin'ny manokane, roziao mihina binaa karazanken'eo no karazampia, <shushes> manahakan'izay avao koa, ñy pantaba var'io, niketrehy amindronono, zay ñy fandehany ñy ketrindroziao.